Lë' sepiy nak par idë' c̲h̲owma or lox gowma, gunu par senda manc̲h̲ ic̲h̲ë talayma gunu nak stsi'n sepiy siempre par gakda pikar c̲h̲owma.